Ny anton'ny mahatonga rano amin- so- tany somary ambonimbony mandevy amina hafanagna ambany hely de <hesitation> mety izy le <hesitation> izy agnambo be igny efa marihy an'atmosfera de <hesitation> kaofa ambony be zay mbôko tsy de misy oxygène de mety misy ifandraisana amizay koa de misy <hesitation> ifandraisany koa amin'izy le miha magnantono masoandro.